Manang ghi mu ya tigai minam mom nungho ah mi dobam ghi bunabuna mu ya tigni minam ni momna nungho wou dobo yam ami nzunza ni yi ya yak kuna m mi in ken ni kene mogho minam ni be tuh ngel yamba nghe bam tuh ngel i ngha bi titram tuh ngel ki ngha bi nghem tuh ngel ki ngha bi woh kagam tuh ngel, ngel ni ba shangne ghi mu ya yakri kuni ban nyinbam mu yoh ni ku muro ya tinu moh bah nburum ya tuni woj nya ghi mu ya nyani gh nya kam-kam mu bah nburum yara nyani biken ulaba nya ghi kan-kam biken waba nya nguwan bikon waba nya tugtug bike wa ba nya ɗagli biken wa ba nya done ghi nyimba bele ghi ban ya tigna minam na mom nungham nan tah nsone na npak jom ghi mu yani, ya yakna kumam ni pur bikye ba bibne ghi mu she-shedan woh ba yeh ya turi lela mini ni ba shangme ghi ngel ooh boh ni yamba ba yin pag malen ɗe-boh ni yamba ɓa yin pag malen ɗe – boh ni yamba ba yin pag malen da woh bah je boh ni yamba ba boh shedan mele minam gbadum i mel minam kam ba-i mel minam kam ba. I mol minam kam ba – i mel minam kam ba – l mel minam kam ba tebe yamba yakam boni yamba baa ya pàg malen de boni yi ba yin pag malen de – boni jamba ba yinpag malen do boh mele kulmam pobe denteng kulam mam yapo baa kulmam jam ya pob baa kuman yam yakam yamba yakam woh muni yakam limlime yamak ta ye yakam ni yi ya yog minan deng – ni yi ya yog minam deng ni yi ya yog minam-ni ya yi ya bol zogham ni yi ya bol zogham ah mimi zunra minari bo ni yamba ba yin pag malen de ah mimi nzumza gyel ba nyimbi yara yunna ni nungho bali boh npori ya wuro boh a foh ngel logsi n i lili yamba shagle yamba yara mom na nungho kare ngel shagli yamba ba ma nyimabam boh a wagho ngel ba limbi ma ni ku muri bi wog he ngel ni nyingla tah nsone ke yoh ni ku nuro lela limbi bira ah muro ya ga pore ngel malen woh nya ngom mu ya nya ni nya tugtug mu nya-nya ni nyimba ɓa pagho phoro woh ghi bani ya momna nunghe dengdeng ghi ba nina ya yagna kuno minam mela ri nya bal kun a teh mak ngel deu si ning ngel ba. Ngyel ya yagua kuni ban ngyel ya pura ni ɓa bibne ghi ah mi balo bah dobna ka na wuni a kam muru tebe man aya kiuru bali-bali ba bib ne na shedan woh ba ye yu kha’ah mi balo ba khangha mi balo na-na tig balo na balo log dob kikuruk na ba na wuni ma <hesitation> tolongel ka tu na misi bugha wuri taghe she dan woh ba ye na shedan yi ni ku muri ni dobo ni buna kuu ni ken ngolgo ni yi ni ghi mo yi pagni yimba ba yer ka mom nungho ami nzumza boi ngel manag ngel ba shangme ka tu yi ya gabna dome ghi mu ya yuni balo mu ya ngha na mun phori na kuni phori mu ya figni bogho woh nzongho na gbala na nyingla ken kene wuni ngun kete-kete nyimbam bakori ya pura ni yo dom ngel-ngel kini yi n mella boh gabo minam ghi mu ya yakni tunam ni ngel na nyingla ba paghe mu bari n. ɓal na nyingla ba paghe ma bari n. ɓal ghi ndob ndobo kam mana ba nya m bun- nya mi bu ba in tola ghi mu nyonglini ah muri ba nburum kam-kam mu ya keni kene kam-kam na nyingla bale minam ni ɓa ɓal ghi – minam ni ɓa ɓal ghi ɓal ghi yaghe kunam in wogha ghi mu kuma nyimɓam bele mini boh ngabam bele ghi mu kun ni yi woa bele ngalla mu kumni yi na yak kunam na tig minam na pura a mimi ngala mini nari ɓal ghi mu bari Tarume da yer <hesitation> ngha gi da na wuni ma ghi mu ah yani woh yi ni ku muro ka boli wuni ma ngha bi bara ba ngha ghi ni ba shangme ghi – ngha ghi ni ba shangme ghi ngha bi nyimbo ghi na libi shangme ghi ngha bi nyimbo ghi na libi yamba fa ngha boh bah ngho bi nyimbo na na wuni ma libi nyimbo ngha bo bar bah a ya ngha na ghi na yaba ni ku muri ya tingho na ngha bo ghi mu nyinghe nyimbam ni nyingla mi ba nburum wa nyingla mi ba nburum ba gabo ba nburum ba ken kene yayi ba nabiya uluni ai boh na ma ya ken ni kene na kuni m, n. Na ya yabna kene yo ya manang bele ba ya ken kene muna kene mu yayi ba da ningya kamana ba da gabya ka na uluni minan ni ba na kuni bele nzum gho muya ken ni kene ah mi nzumza mini melaru ba bibne ghi khem-khem mu ya ken ni kene nzumza da gaí kuno ba – da gar kuno ba, ɓa garo kuno ya nunghu ba libi yamba ya tuglina yo ngham bo a gabo ba nburun kham-kham mu yani kam ka mora kuno a yak kuni ya ba a bal biya kun ba a na biya mini ni njere mu yayi ba ga njere mu yayi yana wa kya tig ya kya bandi ka na wuni ma ya ɓal ba tebe man ah gharo kuno yanba ya tuglina yoh won ku muri ma nghan bo phoro muna a pag bam ka mor kuno ni teh man a nyinta mimi ban kam-kam mi nda ba pag wuru nyingle ka ɓal nda ngosok ri wa nyingla ni yo aya ngosok ri ka ɓal kum yak kun ɓa nburum ngha biya ba shangne teh – shangme teb mu ya puri ya. Shangme teb mu ya logsi lim lima gha shangme teb mu ya bagri ni ya yake ne’eri nu kuni teh ngha ghi, wa nyingle ka ngha ghi bugho ami nda ngosok ah ba nburum ba nongha muri kara npori da nigya ba keno bana ri ya yagua tuno ni ghi bana ya tig minam melari kin mom nughe doba nzumza kini yi shenbam ya wuram mu tungnunghe ni ma n ula l. Gilli ba shangme wa wasu wuru – wasu wuro bo ah kwaso wuwo manang poro na kibi wuri bana dom na bangha nkibi melo nkibi muro woh woh ɓal kuno na log dob manag bana ri ya yagna kuno ami dobo woh ba nburun ni yi yak kunam mela lela kiniyi doman doɓn. Manang ghi bana ya tigna minam ah mi nungho niyi nya ɓal kune nning kamba ɓal kun teɓe man ka nyingla ah mi bamma nyingla mi ba bira nyingla mi ɓamun nyingla mi ba sereng nyingle mi dome ban khem-khem ba mu yanba tigh yo mah kene ka kene da dob kam mana ba da yei ba pag ba bibne ghi ba teb ba bibne da ngha bi ba nburum ba iya na bi ya ba shangme bah no bi ya ba shongme nyimbam ya mom na nungho yamba bali ya tigna na yo ah mon nunghe na bo ah na wuni ma ya kene ka ma ya zugu ba nburum ka tig ba nburum a njere mu yayi ba muru ba na pag ghi bibne ghi ya wuni ka tigya ni kuni mudo nari lela na pag ɓa bibne ghi keni yi lela sa gabni. Mela ri ba nburum na monna wuro na kura wuru a dobo na na ma mere si kya pag ba bibna ghi nyimbam nying tebe yamba ne ma ba nburum ma banmurum ba yera doba mimi ɓa nburum miya pag ni ba bibne ghi nyimbam nying tebe yamba ne ma ba nburum ma ba nburum ba yera doba mimi ɓa nburu miya pag ni ba bibne ghi yera mom nungho ba yang ba na kwa gha male – yang ba na kuragah male ba nburum ba ya pagni ba shengme ghi na gaba <hesitation> na kyen tudak-kudak-kudak aya kyen kudak-kudak mini na aya mon nungha’ah nyimbam a yer ken kudak-kudak ba a yer ka boi ghara ba a yer ka mom nunghe ba a yer ki nyong nbugu muro ba a yer ki muro toru ba re dom bana ri yamba ya ngha wo yi bana tebe man tebe ka gaba kuro yoh bune ah nzumza kare kuro buni kare kuro ba ya gabna barka yakan amimi bana ri ya gabna kyene yo ya kyenne manang bana ni ghi ba tigni minam yin monni nunghe luya ka bulkun ghi mu ya tig ni minam biken ni tebe man in ya ba yera ligha tiram woh ngyam ni ba ligha sosa ba righa amimi righa’ah ya tigua ya kyanna ban ngyam ya folla guba muri ya tola misa ya tolla nkari na kyane nfa na kyan a lig liga nbulo ya nah wuri ya tim ya gbal ya dome bana ri tiran woh ngyam a mama bam gh. Lela nbilium woh nzur woh ndaga woh tighi gi bana woh ngufu <hesitation> bulam fe a wur, tiram <hesitation> dobo ye ah nzum za yi ni ɓamma ghi nyong. Mi yi ya li ni da don dobo ba lala ba ka na wuna pag poro ba don dobo ka pag poro nyimbam ya gabna yara ken, kene manang yamba ya sabna boh gimu subni boh bih sube ghi mi subni boh yoh ma ka yak kuni ba nburum ba yago kuni ba nburum la yo ya manang lela nya mom munghe belle dobe mo tiran woh ngyam ghi bana ni ma ghimu ya mom na nunghe kini yi li li tiram woh ngyam fari a kunam ba ya pag malen ya fari ni in yirla makranta ni tiram tig minam ɗa ah makaranta ri in payam <hesitation> mam ghi a bini ya ni ya ya yak kuma boh nama ah yak kumam ba lela mini boh ndob ba nburan ba kiniyi ya gab n. In mom nungho mon nongho kini yi mda in tig woa munam woh laagham tebe ka par bug a bini woh tiram mu tiram pagni bam mela ri nyer ki woh munam woh kagam par bug a mori ghi yin pagni <hesitation> boh a wogho tebe ba tiri woh bah ngebila dobo a nzumza mina ya dob kamana ba yara yagna kunī ban deng deng ɓana nighi mu ya tighi minam yin momni nungho kini yi agab ni boh’am magni muri inya tiga balam na bnyam ja magna muri boh yia lina du’a woh pag ba shangme ghi na kuni mini nari gu mwa figna minam yera yagna kunam muyirin kenan du’a bana ni ghi mu ya tigni minam <hesitation> in yera ɓal kum. A muri kene ye ɓah fallah-ɓah tallah ɓa yana mi nzumza melle ri ba ya pagna ba shangmo ghi na gaba bughlo tallah gha ya-ya ni ku muri ja yara kenna manang na boh ya pag ba shangme ghi ba yoni ba tallah ya lina ngagho tollo muna ni yoh bah ka pono ka haklini yo nyimbam sa gaɓni ba nburum ba yera pagni <hesitation> dobo gulo ma ya nyinji ba kuma ghi ka – kin kum-kum a mona wiro na purani a mona wuro na pura ni ghi ɓari na nona yakari domdom ba na ni ba siyasa kenan ɓah boh yakare na gaba a doba ter da yere ka doba ter ba – da yer ka doba ter ba pag ba shengme ghi muna ya ya kuni ban na gaba ghi ma’ah kum na min nari ya dobna ɓamɓai-ghi mu’ah kumni ya dobna ɓamɓai <hesitation> mum nunghe ba bol nbilim woh bol ngubu woh bol nzur woh bol ndaga woh bol dome ghi tig sugri woh dome ghi bana riniyi ya ngha na bam mollong knkya ah bini bara kin yib tole ba – nkya bini bara kin yib tole. Ba – nkya bini bara kin doba tong kun ba nkya bini bara kin nena nyer kin gaghum ba in pagam porog tusam ɓana dom melle ri ni yamba yak kunam bana ri ghi mu ya pagni ɓa pogho yi na yera mom na nungho na boh ɓah pak kamba nyimbam ya dobaa ɓa tong kun ya dobna bah ngibi ya dobna ba li gaghum ya dobaa. <hesitation> Ya gabna poro mu ya pakni na maba yak kuni kumuro ni kumuro tebe man puroh ka dob manang nbongsan. Mu mogho ghi mu yani kan ba yimbi mu ba pagho yara momma nunghe yara ngha na bo puba ɓali yera ɓal na kun ah muri minam ni ku muram ni nyingla ban ɓau gabna lela nya ɓal ghi ba in yingla in do ba mi ɓa nburum yirin wogha ghi mu ya nani ghi mu ya nani boh nungh balan ba shengme ri kara nnani na kosook yakam ma kosini boh ah koso ba shengme na nyingli na ah mi balo na ɓoh ni ba ɓibne muna dobe ghi mu yaji ba na kuta ko da yere ka jinu tutu woh yoh ɓa nyingla mih bah nburum da dob kare yoh ba boh ah doho kere yoh nyambam na gabo na muro nona kpasa ɓoh muro kpaseh ba shangme ghi mu yamba tigne a balo boh yweh tebe kpasi muru minnari na gaba ah wawu pag ghi ɓira ɓa boh ah yinglina mi ba nburum ya gabna yara dobna manang pip dulo yoh ɓaoh yani nunghe gimu ya yuni sugah ɓaloh na gaɓa ni nbanghe pasina ghu mu’ah yuni kpa yoh. Na gaba yamba logse yoh ngingla mi ɓa nburum da dob kare yoh bah kini yi ya gab ni bikeng na gaɓa yina m ah limbi ni tebe man i yer ɓa nburum ah wuri ba tibe man i yer ki ɓa nburum ɗi mom ghi ba shangme a bughi ba da yer ba nzumza mini ni ngha ka yagah ka ngha ba ngho ka yaga ka fa ngha na gaba ya manang kini yi ba lasum ya na ma bugh mesu woh bugh lih laf wuru boh bugh mesu woh bugh lih lagha wuru na gaba na bandi ma na boh kere bugho moghe bugh lih kah liyon gillih ka lago yih na gaba boh toksok yakam boh tighnre kure nkok yakam na gaba ɓado nari ah bra woh gimu yera pagni tebe ah pur ba mini tebe man bugho mesu lag mu lin ƙamba na ba gabo bugmu lih woh bugh mesu lopah ka sagah wuru na pursum ma lag ɓalo tebeh ki pursun du dob kam mana ba nyingla mi ba nburum – nyingla mi ɓa nburum ɓai kun woh ɓah nburum wog yah ka woh yoh na ya gabna ya ken kene manang mogho mu yani kam n kene mu nyingla mun ken keno kham-kham. ɓa nɓurum nama ɓoh jah kun ni tene na ja gabna ghi khem-khem ya tigna yoh na ɓalo nong mang muri shagle, shegle ni ba shangme ghi ɓa bira woh shagle ah mi nzumza min, nyim bam ɓom shagle – shagle ni ba shangme ghi. Shagle ya kum yoh aba dobo ba shalge ya kum yoh ah nyingla mi ɓa nburum shagle ya kum yoh ah kya ban khem-khem nyingla mi ba nburum ba aya mi mi ban na kuni mini na mela jalingo nyimbam da doba la ah ku muro ka na ma mera ken dob kede minam ba logho ka kya bana bmini logho ka kya bako logho ka kya bana ya gauna ghi bikeng yakam mu a shagli kam ba na yamba tighe na wogho na gaba ya wogh na yi ja gabna yi na gaba ko man ke kene manang ɗukusum da ɗon kere yoh bah ɗukusum da dobo ka kyaban ba kya ban – kya ban kya ban ya magna mun ba shagli ghi ɗengɗeng yara yag na mar muri woh ɓanburum mu yera yagna mar muri woh banburum mu yera yagna kuno <hesitation> sa nyimbam boh a nyingho ah ban ka gabo ɓelle bagha mu ya bagh ni lela boh yamba nghe boa mollong na gaba au pagho dagha muna ɓanburum ma ya nani ma ah ba mini paghe ɓegha mu ya na mini minam ma npaghe belle ɓagha na kuni yeh mudo nari ah muri mu banburum yara bang ya ningniyo mera ki ɓa nburum gab ghimu ya pagni ki tig ya a sungho ka yu tutuh woh yoh tebeh man tebeh ah gaba ba shangme ghi a mi pagha yo ma pagni kini yi ya bagha ya yu tutuh woh yo nying tebo yamba na mah <hesitation> yata shaglina ɓanburum-ɓa nburum ɓa yana ba pasina yara shaglina jo wa yak kuni ku muro ki ba nburum ba yana ba. Pasina ka shagli yo na boh ba nah wuni ma ah dobna ka dobna kyuwa ami dobo kyukduk mini nari na jaba muro ya kpasa nyimbam logho tebe khu dubodubo muru kum ba shangme ghi tebe khu nkibe wuro ɗi kpasi ba logho tebe ki ɓa nburum ni khu mari ya ka shagli yo boh ɓa nburum shagli yo a tigho ki ɓa nburum ma shagli yo ba tigho ki ɓa nburum ma shagli yo ba tigho ki ɓa nburum ma shagli yoh boh ɓa nburum yu ah bino ba kene tebe lela ɓa nburum ya yunna ɓino ma keni min nari kini ya ma a logni ka yuwa bino na gaba kyena wun ya kyen manag na yer lag wuru yake nuwe ri wuni bugh mesu woh bugh lih mīni ya lag wuru na gaba kum ba ghi ya ken kene mushangme na woh bah log ba ka dobna ba moghe kpasi yoh ni kpasa yamba yere ki di kpasi sum ba da yu ka kaasi muro ba jakkuni ku muro bab na nu ghu ba ya tigni minam lela yirin nyunglina ah mi ɓa nbu rum na npak ba shagme tebe man ngabam ba ɓa nburum ba shangme ama la ba bibne fa in yer ɓa in yer ba la ba ɓiɓne ba in minam la ba bibme in minam ɓalkun ah muri la ɓa ɓibne woh munam ni ku mura nya ɓa na biya na npag la mamam ni ku muri inya ba na bi pag la ni la ba ɓibne ba la ɓa ya sher teb bo ya ɓomni gbal ban La ɓa ya nuni nbungun la ɓa ya nuni tang la ɓa ya yib ni ngibi la ba ya figni gimi yayi ba la ɓa ya tigni ki pag mono la ɓa ya tigni ki muri zalidob manang ba ɓako nyer ba-nyer ba nyer ɓanburum ba yere tigni muna kin dob manang kiniyi na gabnì minam yin bom ba nyingle boh nɓal ghi ah muri bako nari tebe man ki yak kumam ami dobo nzumza mini nari na’kuni mi ni nari na moni nungham wane boh a logho ma ɓah nyingla ban khem-khem muninari na gaba a momo nbiu mele lela boh nlogham kin kyam a ban mu ya tugii mani gembu bəh nyinglam ah gembu nbiu yakam ba shangne ban ah gembu ɓa nburum ba yana gembu na minam ma ni ƙu muram na nfak na la woh ya boh in logham lela kin kya zing ɓa yanna mumuye ɓa yani a zing na npak la woh ya boh logham lela kun kya takyu na ɓa-ɓanburum ɓah yana fakum na noak la woh ya boh logham lela kin kya wukari na npak la woh ɓah nburum mu ya na wukari boh logham lua kin kyam ajos jarawa woh ɓirum woh fighi angas ba yana jos na npag i a win ya yirin kwana ghi mun kumna bini ya yimba ha dobya kare ba mogho mini yera pas melan manag ba kullung nya ba ɓal kun moh sum dombom ɗi su don khare sum ba nyingla a ban kam kam ka pag la won ɓa nburum pag la ya yagua kuni ban. Pag la ya tigna yoh na aya moh musu woh kiri wph zong woh bugh a ban ɓiken naɓo ba pag lah ba nyimbam yera a bira woh kiri ba ah bira woh musu ba ah bira woh bugu ba ah bira woh zong ba a bira woh shadle ba a dobna kade yoh ya wuni nzghi mu ya mimi mimi ban mogho da dob wun nzghi muya mi ban mogho ba nzghi mu ya mi ban mogho mushi ya kyan ba-mushi ya kyan ba na ɓoh muti boh muti malleh fa ah muri boh mur malleh ah mun na gaba i weh lela ɓah loghe ka ka yugla ban khem-khem ka pagho lah woh ɓan nburum khem-khem ya jabna yara momna nunghe ɓa mini ya nunu mini ba muko ya yuno muko ba mu ya zing yino ɓiu bama lah ni ba shangme ghi boh na ma sun sa pagna lah ba kulung sa gabna bo lella ba bibna ah logha muro no mono teb muro yoh na loh yong yoh na ba wuni ah pag la ba boh ghi loghe na kuni luah kere yo ni ku muro shembe yoh ya tu ba shembe yam ya tu ba shemba sum ya tu ba su pagla la ni ɓa shangme ghi mono nana nya ba ne na da pag mono ba du bom mono ba boh mon yume a wuro. Ba ya ka meh ba lah na gaba woh loh ba yani woh ba shangme bali na ya ah ɓangha ju na yong yoh ya yonh yoh mini tebe man tebe yoh ma ya pagna biya na shengme ghi na boh ane wuni ya yak kuni ya ɓa ami loh ami gogla ami kene amu ɓalkun ami dome ghi mu yana nzumza ami bomo amimi ngyar muru woh wuru ba pag ba nyinbam ya gabna boh logho ah wuro ni yen ya yu ya yak kuno gaba misa mi ni pag logla ye – je muni nyimbam edward boh na ma ni tebe lah ɓa <hesitation> nyombam na gaba sa waba ba paghe ba ba’a ya wo la lela mini ya yera ni taro lini muko ya yuna ni mollong mini ya yuna ni nbilim mini ya yu na ni ndaga minī ya nuna ni gui khem-khem na gaba gogla paghe manang na boh ni loh fa boh a gabo boh ɓa nburun boh paghe woh loh a la yoh lah yumun na gaba teh muri ɓa la na gaba na yu ɓana ni ghi mu ya tigni ya yagni kuni ba nburum na puri wun ba bib ne kyuru ɓali na dobo na dob woh ɓau, ba shengne yake nuwe ri wa nyingla ban ba na ni ghi mu ya yaghi kuni sum tebe ƙisi pag ghi mu shengme ghi ami nzumza ya tigna min ani nya ɓalkun minan nɓal ghi ah muri dibi gulo siyasa amma. Nya ba ne na boh a pag ba shangme ghiba ɓa paghi ghi ba shangme ya mom na nughe doba gulo ni yi ya yagni kuno ngha bugho bi nyimbo ki yimbo ngha ɓoh bugh ya kuni nyimbo ki nyimbo yak kuno ɓagri nyimbo ki nyimbo ɓagri yoh zan nyimbo ki nyimbo zan yoh zan ɓa nburum ki ɓamburum zan yoh yere ki zan yoh ɓa yero ki zan yoh ya zana ɓa mogho ɓa yere ki zan yoh ba yimbam ya gabna kene yoh ya gab na gyenge-gyenge ya ken-kene yeh ngana ba nbongsam.